Tungraud nõst autot hüdraulpumba abil. Sääl om seeh hüdraulilinõ õli ja ku saq tedä pumpat, sis tä nakkas järest tuud õlli pandma rohkõmba rõhu alla. Ja teno tuulõ sis pump nõsõs ja tuul om häste pall'o jõudu takah.